آ <hesitation> أهلين بك <hesitation> شوف السيارة هذي هي أحسن سيارة عندنا وف-في السوج، <hesitation> إقتصادية في البنزين ومريحة عندها علبة مميزات امان حديثة، <hesitation> حتى سعرها كويس <hesitation> ومش حتلقى خير منها، <hesitation> دير معانا دورة وشوفي الفرق بنفسك